Injo punna maeng ki bunting na arak lakbu <hesitation> hubungang a rung bahineng ta <hesitation> jaki sala toroi jaki sambarang gaukang <hesitation> na sabak injo iya injo biasa panraki hubungang a nampa saling si tappaki ki <hesitation> jaki angkuai e injoka punna tala sitappaki ki injo iya injo pakapanra i todo anua injo <hesitation> hubungang a rung bahineng ta <hesitation> jaki si rie sokbu-sokbu aki' bura-burai ri bahineng ta do na saba' <hesitation> na saba' aaaa na saba' ka punna biasa ki injo bura-bura ri bahinea biasa injo lere dallea do.